Sikurue ee mimmo apo, tee aike konkonpogigui, tee tisa run-rugetogigui. Egu tee aike kon-konpogigui ten; kiloko regu apo, tege run-rogorogigui egu tee aike amanoke an-apakogigui apo, tee sikuru nke aike meragu, kakariki logeguine. Egu tege runrugo-rogigui apo tee itamino amanoko, tege runrugorogigui tee kul erogimo. Tontoge nagai umommo sikurue mimmimgui egu tege sikuru-roge sikuru rogigui. Tee tisa omi tee aike amanoko ang-apa-kogigui.